Yo yo agol sunjo sunjo niro tamsalo jeyay <hesitation> gomna surogoro kajo ma asuroburo ju kai kai giju asuro siftangi miskirenyo insiftansikilayo iskilayogotan aso buro giichai ago gimmey yamju ago imiskireju jom ju jor jam clatiya sun so dodani gereyayihemiskereyo asuro jaishigo miskiri jai shago ihangereju niro iti gerega majalso uro asuro gumm gominati je jaba atingi nochogi nai dome gisuyute iskaliyo go miskire sam sam asuro wajibogi asuro gomnati mulmelago gamjudu ajamwdo grno miskiri miskiri asuro saigo gonatiso ju miskingi muh anigi mediligi ma logoji uru gumnati gokoranga je asuroju juwe noburog insiftin anso noto grno go miskireso miskiresefeanso gini bo godan miskin so gomnatijo miskindo immelanga gojaouro ahan jori clafiyasin ahan gere ahan gereju ilharu grrnoahangerenando iharun grno iharun grnojujugo korogn mashnngo milaro gumnatijo amma gomnatinlomzo gomnati ginra bab clafiyason solwasi jereyewasi miskire asuwe yakkima iskalio gorin diniyanera jaliyan sunda na jiilili agundo so i ginibo sam sam iskaliyogomoi skire gomnati jali jawe saftin damo satin hagogomnati a nun judo niro jal bogsiso barnallo miskin asuro ashinge malarugo ma daliso. Nil kal kal a gomnati achalago asuro immelago gamju go miskiredu miskinso asuro immelago gamju go miskiredu miskinso asuro grno grno a gomnatido asuro chalogodu duwe miskirey settin adanso jali adaso tgrikogijeye ah amgoyo uhajan udodan clakyasin udodan clafiyasin yalabyagantarbogi yala welu siftin anso bal bogsiso mesin elu yagma a eh duwe juwe miskiye asuro gomnati ilhan miskingurnotu atahan gere bulani ja anah gere ka kamni foru angonjoju gasibima jasoli jahan go amma jodo nursomajiliso jasi ogu gomnati sheme angogi gomnatigi mukkia jai jo mul jo clafiya n nan jo ure jam suftin kum kum jasi sakale gisuji gisu codi asuro juniyaso nan fagma mis miskire eui non noskoyo gojan ag gomnati go gorekode goro miskire jeshe gogi clafiyasun wasi gere washi adogo goroga jo negeriyan qado fumaskol oyo nelemurarogo niro juwemug gsi migsi ifobologide juwama ifoluluso niro juwalima jali so gara jin miskinso tsuro jadjumelaga jajuju jan ahan gere ko gnobonogundo akkalagn adaye akkalogn ajiye nassu rugunyemwshagomda amma a gomnati jansaftingi nir soma jam hngu miskireyo dahuga gomnati mudori grno jiye nogi nirsi dasi mi aga dosi grji grji igr jigi idili hamo logo gomnati mukhakn a-a dodo a surodu. Imfeku a gum natigi immelago gamjugi miskireju jil jodan clakiya ifojan jiro mehalo gere nru gisu ju go agol jereju kmani akokun muhan gasibi ankundo clakiyako amma nojuma asun ju shinshi anga natayaurkoku ado ojili jan eh disuwe gi miskinso gayeroke amso ango awasi niro amma niro nan joju karkokuju jusi kmani ahacha grnoju mode fagma arnodu ijomo clafiyasun umdom hamgeremo arjirmo clafiyasun umdom hamgeremo arjirmo ajech ai melago jad chalme lago gamjuju jasi niro gojo ilhan mikire ammayin miskin dal agamsi idiligi idili nanjo nanjo niro lg jowe dangshingo jiligi men clatiya ojili ju yak clafiya juwel washi miskineye iskadiyo go jan haswo miskinso ohan lamema sai go gom nati gomnatisudu mo miskin niro manan bal mal wasi mo miskingo momiskin miskinso awate yaye aigijo miskinsoyo sai a gomnati milchal garigi clafiyaro go nil gerengn mu harun grno joli jadu ju mahan kmani aturiju jin eh mashego anganjo ju mashigama fagshenyangn ashir mahan gasibi alumjo yaye kmani aforiju inshallah mahan amma nan jogiju niro bbogshhbalma jaliso asuro sai gn miskinso okik yaganima bolbogshisho nil sai gomnati jo mul hakungrno go miskiregimui jo clakiya go muijo seftima gam go grnorokado miskire kmani akudan goju mejile faguma amma soju najosudu niro muibogsiso juwale mu kigi ha. Imjiligi umjomham nodo go gunajesi legsi juwe iskayogo gogn gi yagjili kiktoksaftingi hanyo gomenbol bogsiso gomen gil me mefi jare ojuwa naskurogum goni uru sainilema asuro go agu gomnati jo akumajo jabunjoso gumnatijo jalunjoso ohan namema balbogshi so noda a eh kmani aha ju grnoju imuye gamju go miskire gaju ilsada ilkijani llshegi mularogojn saiyan daya juniyasogoju soju wuleda gojilima nile janoluma miskin so iskaloyo korim miskinso nalunogomnati gohan lamerogoyaye gn miskinso miskinjik uru gumnati joah juwe jai jai kufumigiyo nanjo bagbagbagi suju da iki janigi aa juweginiro jagyagojo ulwashi yahe sunjo uake sai godo jigijo kmeni ahamo grnaju a delu cjafiya jik clafiyasin ju nolayoju niro nojiye jo faguma nirokiske majijc clatiyasun go ginmiskinga jak han go-reju golu jak si wanko jag toksim a nodo nas kuroko milshagoga ankalanko ma jaye amma asuro jumiyaso asuro juniya jajiki jani asuro juniyaso niro najilolijo yagiyahe janjngohema agumnati go gorokumakal jalisu sunjo so go ansu gahe ago goroka mulsunwo jaliso ahan baltu sam sam juniya so sunji kal ju ahan bal tu samsam juniya so sunjo kal ju aham bal tu samsam yoguma jasi sai misikun ja kanajio jomhan niro jasi kmani ahamo grneju llhanshiyi gisodu gumnati jo jah ankaso eh kurkoku miskireyo eh llsaleyo godan uru sai go miskire eh chalago jo jasi kmani ahajan arnoju iha megiyo grnoju jasi clakiya eh kmani ajoju uluju megin miskireyo iyagi miskin jayo igiyoju. Gin miskinso asuro gin nakhangire goyi aluhu sumyikju gisumun ango ango chum jatgo aho ginja hatagi siyanko aleju unjigi uzurroso nose kajunanjo sik fo bul o wala kmani afokun ju ginja uha bulogigrno gieh jin eh ginto sum gokul gereko gere miskinyo miskinso uhan gereju umkul gerekoyamakal boltohan gasibo angunjo mahan gasibihako mushego we gasibe muhan angalago majahe amma nando ju naskurongo dai zaiso niro ankalongo nallaye angoro janisafton gi ulhumguri gamnati gi gahiga nan jo gi jaye balbogsiso uro jasi kmani ahadi grnoju ja clafiya miskireyo miskinso tahan gere yik miskinso sai gere jo miskinso ahan mo miskinso ahangereso gorogashebal ya he juwalieh nro nirojanja jajilijo nolema gonirogo asila juniya ale lo ju yakkima unjiriju farahan yakki ma clakiya ko neyyi shome shame sagaregamal llwashi goniyi jo iwashi asuregonjuyakkima iskaliyokori miskinmiskinyo ju gajugrnjo nileja nolu a eh jalge age miskinno nwe ja nulu yau miskirodo iskalivokoro mis uru gumnati jo isikanijiju chalogo gimmmeyelagagam ju go miskire so ju miskiregayo jai sajan kam boyamma miskireyoko koronjama miskireyo jai sajan kambayo janja jo jaih aju gurno a umaju jaiyojo gumnatigi miskire yo ivashi akajo akago goroka jo gumnati koji uru llchak go ju umengo gam ju ajeju llhan miskireyo grno lljojan clafiya llhajan grno go we gere ijji larjika yakkima atahan gere amma miskinso nahangereyo ju. Ino nojiye joj faguma kamjoy jan a gumnatigo agoroka jo shayanka alejo gunubursojo ginilsi mil ju loli nan joma ja jayawasi faguma yo uru mugu miskin asi milsi kanadi <hesitation> juwan so nan jo afaguma jasi niro kmani ajo ju ju jasi insungi kmani koru kmani ajowo uru kmani ajo clafiyaru clafiyaro kmani adodu kmani ajo judu jasi gaji gindo yasima angalkun majaye mo uzurroko ja nuluyahe niro mulsiko wasi amma asuro uzur no korokoda nuluko jijuwe niro mume niro jalunko o wnb niro nobo tajiso niro muhannogi ubu so goroke madaijawate llwasi llwashi juniyan soyo jeliso ja juniya juniya sojoo auariri gade jeliso ayan ahan baltu uro miskiruyin umchologo wala umsungu kmani chalago umsungu kmani ahamo grno ju kmani djomo clafiyaju agol kani kmani hare gmrno ju jomo clakya ju umjoli umtom ahan gere amma gisaftun nan jo jogijo bolbolsiso umhan jan gurnoko faguma umhanda gurno kmani ahamo gurno jo umhanja gurnogi juniyaso je lisso sunjo kaijo ahanbal tu afusehe kulte juniyaso afuseh niro abu leyesodo gosurtin nan jo gonjugohe kogseti jelisu gaye so gosunjo jaburogojonuyasigili sam sam nuya siggil nua siggi samsam kaniya jeliso niro junyaso umja iogomuje minksi tarb orogojo ju jelisoju niro juniya so najuloli uru jasi nelema nulu agollabtinyangoju jaigijugo zamanango llabtingo jasi nirogojo mulhan balti kmani ahamo gurnoju jasi mushegoju miskinso kmani ahirin shedu magugu suyohe. Jasi malagirshiharali amma ginan josujo kai gunnbu sasam niro goju gunubu gumnati ja muka gun nisagu nanjoju nil miskire yi inga iftu sileyanka nuyakurko ku ulboroga amma nurso bolsigi juwegil han so nojoniro niro nojokurkosun so faguma uru ajigenjo gn miskinso dasi yala gnje mogjago goburshingi gor sojan gaiko jo gi jali jasi un laski soju mu chala go mutowjauburu gursoyahe uru gi gorsomukshingo ko menyo clafiya sun gumnati te jalhajan inshingorojoyahe gal yoki kmani akugunijo jasi nute sasin gunojo jasi kamani ahakun gurnojo mushegi her angundokin eh muyajobulo muhabulo angunjo amma hanjo soju niroma gidi nelema noluma miskinso jas kayo kori asuro larjirmo zambo neleja miskinso amsirogn awasi iskaliyo korinjik niro jallugi juwe nalu yahe miskinso iskariyo gonu uru miskike yo gijasi juniyaso eh kmani aja lharun gurnoju ilha miskiri anka gurno miskinso sai gere sai kereju ha gumjaso nu yala hm chalogo umm hamdu gurno jasi.